Satallaaru njamndi non sa mbiliindu e kuran tan. A ñoƴƴaa buton oo heddoo e ndu wulnaa wulnaa seeɗa seeɗa faa wula. So a ƴeewii ɗee kulle nafaaji maɓɓe yala wulnugol ndiyan ana yaafaa yimɓe, ana yaawa du. <hesitation> So wanaa ɗun, arannde yimɓe <hesitation> ñulɓe ngulnirta, kuɓɓaa yiite. <hesitation> Ana naawi.